اغوح اول شي ابدي اتعلم اللغة واشوف اش يحتاجلي كورسات ومن هناك عن طريق اللغة راح اتعرف على اصدقاءوما عدا هذا اطيق اطلع امارس الرياضة من ناحية طبي وهذي ما تحتاج لغة او شغلات مفهومة اطيق انو خاصة اذا تعغف تلعبا غاح اطيق تكون اصدقاء بسهولة.